मए गीत गान सिखन चाहत हओं । गीत गान ताहिँ बाहिरी समग्रीकि जरुरत ना पडत हए । जब मन लगो गुनगुनाए लेओ । तभि मोके गीत गान सिखन मन हए ।